Kami tu jak ilo kak, jak musi kak makan tradisional kami kan dak atek yang yang khas nian tapi ade yang kamu galak nyebut e tu bekasam, nah bekasam tu ape? <hesitation> atau anu bekasam, rebong, ha se rebong ha se rebong bekasam, bekasam tu kan anu ikan la di anu di masok dalam bolo di pendam, <hesitation> di pendam masok dalam bolo tu di basoh ikan nyo masok dalam bolo bekasam tu, ha njok garam ha tutup he tu, ha itu la makan tradisional kami tu kan, sipat nyo model tu la, ha tu kan pacak betahan lame nah gulai tu ade kami tu yang sipat e tradisional la ye karne ah kami ah sebot e gulai, gulai ampai, gulai ampai tu kan gale tu dapat jak utan gale dak tek kami tu anu beli di kota ha contoh e ben tendawan kam gulai ade tendawan e, ade daon ape name e kacang ha kan, ade ade cong e. Ha teghong e ade teghong e ha tu tradisional tu gulai tu gulai kami tu ampai tu, ha tu biaso e kami tu kanti gulai ampai tu yang tradisional kami anu ikan kak tadi ikan pepes ape kan, nah tu ganti e, atau balor, ha ha pakai balor ha tu kan, ha jadi yg khosos nia makanan kami dak atek yang sipat e tradisional tu yang di musi tu, ha <noise> sipat e yang terkenal nian dak tek ha contoh e men kami mbuat tempoyak, tempoyak tu kan ade bae di doson laen ha tapi dak, atau di daerah laen ha ade juge yang di sebot ngan tempoyak tapi same bae tempoyak, ha itu kan bukan tradisional ha katek kami tu di doson kami musi tu dak tek yang tradisional makanan tu, ah temasuk anu kue me ngue ape jadah, ha tu umum untuk makanan e, ha ntok kedepan, tula kami kak <noise> labang milu kota dak tek lagi yang sipat e tradisional makanan musi tu, ha ini <noise> balek ke situ sampai kini tu sayor ampai tu kan la banyak wong la tau gale. <hesitation> Ha makanan <noise> tradisional tu la ape tadi di sebot ke yang depan tadi, dak tek kami tu yang tradisional nia tu, karne sayor ampai tula yang <noise> mak dosak gulai jadi bukan makanan, gulai sebut e sayor ampai tu, nah jadi <noise> mun makanan dak tek bol ape contoh e anu ee apetu lemang, lemang kan bukan jak kami, jak wong padang, katek e yang kami tu yang tradisional e tu, nah kaye ape roti ape laok lapes ape kue kue lapes dak tek itu bukan hak kami tu dak tek itu kami tu yang tradisional tu nah jadi sipat kami tu makanan tu biaso e <noise> se ahai ahai tu kami tu mantak anu rebos ubi, ubi rebos, pisang rebos ha tu yang yang pacak kami makan untok kami ape makan se ahai jadi dak tek makan tradisional tu, yang jelas obi tunu, nah ubi ubi tunu tu ao kami galak, pas kami buka anu tu kebon bahu tu kebo ape kebon mane na dem ngunde ubi, ubi tunu. <hesitation> Tula yang kami makan tu kan, jadi yang sipat tradisional ni dak katek makanan tu nah jadi yang sipat e karne kalu e umum, kalu tradisional kan wong la terkenal, tapi kami dak tek yang terkenal kami tu bangso makanan tu di musi tu, nah umpame ade la yang ngate makanan kami tu, ade oy ji e ayos berayo day kite ke humah anu tu makan jeda, ha jeda tu bukan murge jak anu tu <noise> jak ape name tu pade polot tu, pade polot kan jak jeda tu kan jak padi polot tu, padi polot tu ape ha tu ha tu kan man ade acara nak pernikahan ata lamaran nah ao tu ade tu ha mbuat jeda he tu, nah tu la mungkin anu e harus ade tu men nak ngelamar wang betine tu nak besomah, ade tu nah tu name e kue jeda tu ade nah tu la paleng yang em <noise> di sebot kami tradisional tapi dak juga sebut tradisional tu kan kan banyak pule doson laen makek tu, dak di musi e, khusus e di sumasa selasan pake tu gale nah tu yang sementaro itu bae yang kami pacak jelas e karne yang laen dak tek yang asli e.